Hatramin'ny ninamanao amin'ny milliardera reo any ka niova hanao llasa tia raha soasoa ka lasa tsy mifandraindray amin'ny olo akotry ny mpanandraha reo ka miova ny fiegnanao lasa tia nikarama haaaa.